Leydi Nowe, un lardi yurop. Leydi ndii fawii ko e petroŋ gila ujinere goo re tammere jewenaayi e shappande naayi.